. Ha eden cha agbuha odebi, ayok bani beh ka agbuha mbomanya ahama. mada beh hama agbuka mboma, instead kwuwura be zima aghuha mboma beh nwa ma khighom khighom khighom sa beh naham khe mando hosii ozima agbuha mboma osi exama. khe eden cha agbugha, agbuha ajibhojib. agbugha asii ma wa abi ittaa p'amann beh ruhi haahona kpa e. so madi iwa agbuha mboma anakwu, be nama awna akhonakpa mboma be monn agbangbang madi iiua beh muna agbang bang moh ode odadami kwa agbuha, ode ojibha cha agbuha and madiwa agbuha mbomanya akwu, wa obi wa khogbe nwoma, wabe ibara hamma pabha e. Beh mahe ahirebe e. Beh sobha ahiribeh mboma beh sima abubha ifot subeh e. But masiwa agbuha mboma anakwu p'abe azim beh dep obora wa beh nama apabhobara e. wa agbagba asii anong p'amann mo opabhobara, wa agbuha asii morokhapen okaka. wa agbuha assi abi iita adep nnankwa, wa agbuha assi abi ittaa ahemeffa chabe azomi anong tara vaa p'abeh hanwerr. wa agburha asii dok momoyen. agbuha abira asii wa abinna arengha hammok duni. But ohuri diwa agbuha mhomanya akwu wa monamohe ekpo pyamoke e. madi iwura agbuha mbomanya abrakwu dok iwa, mohhami idok, agbera kho ọghọm. Ogbe nwoma abi ittaa masi . Beh mazima asaa sedeneh. wa bema saa seden, beh kwa piri bessima sa eden ode nyima e saa momoyima e. agbuha mboma madiwa beh kwa wa beh namma zima beh dep nyima. Beh debha ekpo kpenamkpen pyamomo ayima wa se den mamann odok khoyim e. kwa oni opora ode, agbuba mboma vaa p'amann p'mononani madidenmma dagbuha mbona anakwu, vaa mbomo pa mann beh ezeden haranghe. vaa mboma p'amann etchede echi beharonghe. ahuridi agbugha mboma anakwu mbo mossi nya, monamo vongha nkarisua. opiri nkarisua gbe, ohura agbuha mboma, beh ffu anong beh debherezi tara agbuha. mada beh debhi che mowor ogbenwo kwamana kwo momokpangha nkarisua, mamann diwa monogwong nchen mokwo oreh gbuha onwoma mbeni dira ogbuha nwoma omo owori beh. Wa agbuha mboma asii aboka p'aman beh maza dabhin nezi beh zima kwawon. Beh ffu mananon ogbe kwamann wadeh onon e. Beh ffuu mannonon voma, anodam mann maa ohuridi agbuha mbo manya akwu e. Madi agbuha mbo manya akwu, agbugha akan mann kpong, kpong kpong ma se ma piri khewu chamayina agbuha azim akan mann e. piri khewu cha oshini, agbuha azima akan mann e. khewu kpenamkpen, mbeni dira arong bi oh eden dachi nzima nnorr agbuha mba pameh khodidireh mando kwa arreh beh e. Ibinokpabi onangha beh hodidiri bet idiho anabeni beh agbuha mbapam eh nsima echikpa.